لو تبغى تركب قطعة أثاث أساسية أول شي إفتح الكرتونة وإتأكد إن كل القطع موجودة ، بعدين شوفوا الكتالوج والتبع الخطوات خطوة بخطوة، إبدأ بتركيب القطع الكبيرة أول زي القاعدة أو الجوانب ، إستخدم المفكات أو الأدوات اللي بتيجي ثبت المسامير والأجزاء كويس ولا تشدها بزيادة، إذا في قطعة صغيرة أو رفوف ركبها في الآخر وإتأكد أنك ثبت كل شيء قبل ما تخلص.